Lafa haka volombava ny lehilahy ilay io mousse à raser io, da <hesitation> igny kay zay ro angala volombava. Dikan'ny mousse zao moa ka rovintsavony. Io zany rovintsavony hangalà volombava izay no tena hanarany. La apetapetaky amin'ny tarehy eo, apetapetaky amin'ny fify eo igny zay da alay amizay ny rasoir fangalà volombava igny la kikisa, kikisa, kikisa. La gnasan'igny zay ko tsy haparatsy ny tarehy fa da malamalama soa ny tarehy.